Han re'ee kiroo reh qa qak'achariik ke onteera la ak'on taqee' nkaja pan la pan la nim no'oojb'al jet je'laa' ja'ar laa kanam desarrollar juntz'ep cha mas onteera la la tinimit y ja'ar hoj y je'laa' qat'aliim cha mas reh qa'sa rikoor la qa'sa taqee' nari nariik'a pan pan qak'achariik y je'laa' ja'ar hoj este kanam kanam mas kiroo kak'achariik